Ny ataon'ny pingouins miady amin'ny nintsy zany, voalohany aloha zareo mitangôrongôrono mihôsinkosono, avakeo koa pingouins manana hoditry mateviny miavaka amin'ny biby sasany.